<hesitation> Za mihinagna indroa isan'andro, maraindrainy za mihinagna eo am'dix s- dix minutes eo satria maikimaiky andeha andeha hiasa, de amin'ny aliny kôa za mihinagna amin'igny za mandany lera be mety une heure de temps mety deux heures de temps satria mihinagna no mihinagna no mizaha telefaonina na mizaha kahie.